أول حاجة بنحاول نصلحها هي الكابل مرات يكون الكابل فاصل مرات يكون مش موصل كويس بالنت، بحاول نعمله لو ماكنش هاك مكانش العيب هيكي يبقى نشوف المودم متصل بالخادم ولا لا، بعدها مكانش هادي برضه نتصل بالخدمة بنعرف كيف هاد النت فاصل علاش.